Kinè ndza ginè chè? Nga maffay ka chaman a ndzi man nga da ndza ba, skwi man nga tiyaa nga maffay lak hutsit man klif ngaya a zhè kɗ kazlana adi, man dalang nga a zhè kɗ kazlana a di man azɓi kati lak ngaya kata, akɗ ngur mafa, ma sartɗ mana yè ngots skwi ngièè akɗ ba, kazlèh ɓuk ngaya aka ndi skwi ngaya, mari ba mafay takiè mari ma, anga gèchè'a atagi nawa nawa, tuva man giè min ɓi maka, andzi kinè tan zuma avizi, ta tan nawa avizi ata gèchè a maffay asartɗ tada kiè zlè ata gèchè tagi nawa nawa, nènga'a nasa zaman n'shikina man kagi salaa, kazlaha mana aka gi man a gargajiya azbi, yauwa a dlay babba ga. yè gaèa kinè zura nga maffahi atang mana nga gèchè huduk nga. nga gèchè mari nga. a nga a nga kiè zlè anga mbèlè ndo avuna. man ndo muts ba nga fi dèudèu anga <hesitation> a nga mana anga nga man mafay, a ndzi maffay sartɗ man ta da shikè a kuèi mari ndawa ndawa ba a kuèi manana, nènga'a man ta tsaka a <hesitation> a zluwèè, a ndo di man shikè a mari sa kinè tsina kèèè maffahi? Aman zaman nènga kam n'duvna ama zaman kinè tsina zura kaɓi èè? Tsum nga mana maffa angas ma. tunda man nga za ndunga a wandalahi atanta di mana a halaki azɓi. kinè tsina zura kèèè mafahi, ndo di man a wèndo skwi tɗ dimana a maffa azɓi, di man agaèa yè tsina dayi maffa ɓa ana agaèngagaukata <hesitation> skwi nga halaki nga maffahi nga lthiki daudau n'tuva'a <hesitation> man sartɗ man nga lthuka dau n'tuva'a sa malama n'daga zavuè n'daga nga pazlka dau n'tuva sa a nga sada ti mishi nga avuna, warbaba ata gaèa n'di zlotso adèba gi sa ba, nga sa fièa a nga ndiya ndo man a zliki dau n'tuva sa adaba gi nènga'a man mi dashik ka, va pazlka dau tɗ dabagi a nga sada ndokoyè azhè Gagar ba ta lthiki a dabagi va pazlka gagar sa a dalay ga, anga sa kozlokona a vogwa a nga ndokoya, ka sun skwi n'ta ndakay na skwi mana a wandala atanta maka jili n'ta aza asaɓi maffahi nga man tɗ tɗ maffa atanta bè ka. sam ndzi nga a zhè èè? Barawa ba ta èazka nga koghum ta èazka nga sam ndzi nga aza asaɓi aman nga wèndè tuva ndo. ma sartɗ man wudam n'da til nɗ ba nga ba. ngada ndziya a wi, sum dè man local govèrnmènt anga gaè ba nènga gwoza nènga nasa asum ndzi nga anga maffahi. nga wayakoy vunga ko man ngur maffa tèma tèma ba man, skwi n'wazuna a nènga sa èok. do sum nènga, chèkè skwi n'ta wazina akèèa chèkè, tun gasa ka skwi nawa nawa a wazina bɗka kada gan mbalia kurmam ngaya ma kurmam ngaya ashik ba, wa kur mamga sum ndzi ngaya nawa kinè gi mbaliya ava Andzi tɗva man ko tɗ maffa ba <hesitation> andzi mana mafa ba nga gi nawa nawa nga gèchè mari ava nga si zuma ava ko ndawa ndawa ba dè mana agèa kurmam ga baɓa sata azɓi, kinè tsina zura sa maffahi babbaga man yè gaèa kinè a dayi mafa sa kinè da gaèa a kinè gaèa ka a nga wandalahi ma, fèkimhi ma, hausa'hi ma, nga tsumokoy vunga asum staè a maffay babbga. ka ngots kirmam ngaya ba kashikè asamna akinè sata tsi tsavul. dè man ka rika kirmama ngaya aka ngih vungaya, ka rika kirmam ngaya yè kat ma akè sè kam, n'dara man nga nguho koy vunga bi, a wuday nga n'gurgura a wuday nga n'kwutè n'kwutè, nga ngulokon vunga suka agidèmè? Kodo hungwa a hungwa bè ka. ka ni tazla mbaèa ama hausa, sai man ta gaɗana a fèkimè a'aa wa dumga ɓalkay yam wa dumga tsukoy vogwa. tsukoy duvur ka gaèana a dayi maffa a dum ngaya. nènga ba a zlèbiya